Agnisany mbola mitana anjarana thoerana maventy be si an i fombandrazagna taloha amin'ny zô fiegnana iegnana zô io. Satria a Io avy tami'ny alalan'ny le fombana razagna taloa io mi nampa tsara. Ohatra amina resaka fiarahamonina io zô, io zô mbola mitana zô io fa rakôa ka tsy miray miray ina zany olona an de lasa ts mandeha tsara si fiegnana ty.